أفظل ذكرى عندي يوم سويت حفلة عيد ميلادي مع صديقاتي، جيبت كيكة وزينة ولعبنا ألعاب واحتفلنا سوا، هالذكرى مهمة جدًا بالنسبة لي لأنها كانت مليئة بالذكريات والظحك والوناسة والسعادة، حسيت فيها بالحب والدعم من صديقاتي كانت لحظة جميلة جدًا، خلتني أشعر أنه عندي أحد <hesitation> مساندني وهو صديقاتي.